Injé ununuk wan imimé, wan imimé duniya wo woomé bukool, babaaj bukaay, bumobaay, bumunkuut, bujééla, bujiik, bugoyab, busoob, buféemb sin bubuur sin buruto, bufira éém, wawu nimimé